Yaesarambueve ovapetea pe amoape jeta ko mbae <hesitation> opu, opu, oi jokoropi <hesitation> oime ovapetea cementopegua, ladrillopegua jaema yaesa yave jokua o opu oi ikaviko yamboya cemento pe ye ño jaeramiño tetarupi yaiko yave yande yaiko ko ivi o pe jaema jokupe yaiko yave jukuraiñovi <hesitation> yandepuereviko <hesitation> yayapo mopeti tuyuapo ipomo vae jaema ñañonota jeje aniara jokuarupi oe oi yande <hesitation> mbaenunga maenunga vichoreta.